Ju aju sulu quattru cucini, tutti di lu latu di me patri. Ma stannu tutti luntani assai e perciò nun arrinesciu a vidirili spissu. Cu tuttu chistu la parintela resta forti e, puru ca nun ni viremu, ni sintemu spissu. Oramai tutti e quattru li me’ cucini sunnu in pinzioni e perciò ni videmu a lu paisi.